<hesitation> gaf tok diiram malanin simu kinki ban diram hirriba kee simu kan bane malan simu kan ban app tok darge <hesitation> yaani app tun anin hindaunlodine simum kan kasitdarge <hesitation> ufgafeddee wonni kan anin katakka simu kan chokore <hesitation> simu kan kashinkenne mantarmam basee dubatan anne wontun app tunnen <hesitation> tumennone himbekuu dubii bane ilale dande hintumedu kafeddennan delete lakkiseyyu maana aninqarqaru annennam tumienno himbeen <hesitation> kaskae maan irra fedaa